که زه د سهار، غرمې یا ماښام ډوډۍ د یوه کال لپاره پریږدم، نو زه به هڅه وکړم چې د ماښام ډوډۍ پریږدم. <hesitation> ځکه چې دا زه نه وایم بلکې دا ډاکټران وايي، چې دې سهار او د غرمې ډوډۍ، ځکه چې انسان په هغې وخت کې فعال وي او فعالیت کوي، نو دا ډیره ضرور ده چې وخوړل شي. او د ماښام لخوا ځکه چې انسان ویده کیګي او د هغې بدن ډيرو زیاتو انرژي ته ضرورت نه لري نو ممکن چې دا ډوډۍ زه پریږدم.